والله ااحد اذا عنده القدرة انه يتحكم بالجو بعد احلى يعني تخيل انت شفتها مطر ما عاجبك تصير مطر رأسا تروح المطر تخليها تصحو وهيج قوس وقزح وهاي او مثلا حارة حيل تخليها باردة اعتقد يعني انه واحد اذا عنده قدرة انه يتحكم بالطقس كلش حلو بس طبعا هالشي حرام يعني بس هو كشغلة افتراضية انه واحد اني احب الربيع يعني لاهو الجو حار ولا هو بارد واحب المطر هيجي خفيف فاعتقد حلو انه واحد يكدر يتحكم بالطقس